Sebenarnya suamoi nilutatutu hulaesatu tapaesam amoikoa yang jelas amoikoa mkanya kalu ulatau pertanyaan ya terpaksa ijawab sebisa nilutua hulaesa minggulu minggu ulunam kulkas kol kapala tapi kalo nalutunloi kulkas <hesitation> siamne talan tutuhulaesa tutaunisa bisakoa yang jelasnya suamoi ututuhulaesa tutauesa amoikoa yang bertahanam cuma kol kapala tati uhinamusina uruham. <hesitation> jenis jenisam yang bisa di bertahan tutuhulaesa tutu tapaesa siam bisakoa yang jelasnya amoikoa jadi bisa ni cumani bertahanam cuma kol kapala tati uhin tati wortelah jadi kalu siam bisa bertahan tutuhulaesa tapi kalu berisan bisakoa amne kalu lutunoi kulkas pokonya kalu utiulalelaki bisa koa. Jadi kalu amsosounam kalu apalai kalu itaruaerali italuaeraaka mai mori mai siam asiloni atau hulan kalo hulan koa pupurian putuina koine nikopuale <hesitation> seperti siam.